لوكان جيت حيوان بري كون <hesitation> كون إختاريت كون إختاريت نكون فهد على جال السرعه، على جال السرعه و تعود تتنطط مليح و سرعه خياليه معناتها تقدر تهرب من أي واحد، أيا أيا فريسه تقدر تحكمها تشدها لكان تضرب خوطتين ثلاثا تلقى كوراج النار تشعل يا ودي تحيا الفهد، الفهد و النمر هاذو، هاذو هوما أحسن حيوانات نتمنى نكون كيفهم.